Makanan tradisional yang beta sangat suka-suka tu yang beta paleng suka akang makan papeda seng ada laen-laen lai papeda itu jua papeda kalo ada dia pung tamang ikang kua kuning ikang kua kuning seng ikang bakar papeda itu dari sagu dia kaya lengket-lengket lai bagitu mar makan langsung serup pake tangan sa deng akang kua kuning lai ampong <noise> su suda katong punya jua itu deng rasa bumbu-bumbu yang rampa-rampa yang dong su barmaeng akang su campor akang su aduk-aduk <noise> itu suda poko nya katong su rasa akang katong batarea seng batarea minta tamba deng ikang bubara, ikang bubara itu colo-colo. Biking lida goyang tarus kalo makang papeda itu biking katong capat kanyang deng seng capat lapar itu jua papeda su rasa makanan tradisi katong jua tradisi katong yang biasa tamba ada deng akang pung sayur papaya atau kacang tumis bagitu kalo makang akang deng rame ra makan rame-rame tamba su deng suasana makang makan seperti-seperti begini yang su jarang katong lia-lia katong liat akang bagitu makan bersama-bersama <noise> itu akang pung ras <hesitation> makanang-makan kaya bagini <noise> Kalo di kota-kota itu katong susa par dapa akang kalo tong su di kos bagini itu katong su sakali-skali lai baru makang poko nya katong su jarang jua tu seng kaya di kampong <noise> kalo di kampong katong su dapa akang pung kaya ikang ka katong su mangael su mangael pulang dap su ada ikang sagu sagu tu kan ada tarus tinggal ikang su ada ha su ator jua ator la masa akang kalo papeda itu kalo <noise> bukan deng ikang kuning seng ikang bakar ka ikang asar. Mungkin bagitu s <hesitation> bagitu sa yang kalo beta carita akang kalo makanan tradisio tradisional tu dia pung satu-satunya yang beta suka itu sa papeda tu.